د المارۍ جوړولو لپاره د لرګیو تختو، مېخونو، پېچونو، ارې، خط کش، پېچ تاو، موشترنګ، داسران، قلم، سرېښ، لاستو، چپراسونو، قفل، کلۍ او نورو ډېرو شیانو ته اړتیا وي. لومړی باید د لرګي تخته را واخلو او په ټاکلو اندازو یې خط او بیا پرې کړو. له هغه وروسته یې سره وتړو او په پای کې قفل او لاستي ور واچوو.